कीड़ीने दो प्रकार की आओ, एक लाल भी आओ ने काले भी आओ। अगर काले देखें जाएगा तो सूब मानग, लाल देखें जाएगा तो असुब मानगता। क्योंकि लाल कीड़ीने काटा जी खड़ी। एक काटा जी क्योंकि लाल। काले कीड़ीने काटा जी खड़ी। लाल कीड़ीने काटा जी खड़ी।